علشان اعمل حساب جديد هختار ايميل زي مثلا اكونت جيميل بتاعي وبعدها هعمل اضغط انشاء حساب جديد وهدخل بياناتي الشخصية زي اسمي وكلمة مروري وتاريخ الميلاد وبعدها هتابع التعليمات لحين نوصل لانهاء التسجيل اول ما اوصلها هدوس عليها.